رادار هغه اله ده چې مخابراتي سیګنلونه کشفوي. د مثال په توګه ځیني وسیلې لکه جنګي الوتکي، د پولیسو موټران، او نور داسي د ټرانسپورټ اړوند وسایل چې راډیوي سګنلونه خپروي د رادار له لارې کشف کیدای سي. را دار په نظامي او د هوانوردی په برخه کي ډېر کاریږي، او د الوتکو د کنترول په برخه کي خورا مهم رول لري.